eme one meseng aku hang <hesitation> hang agu ruha ruha hitu laku gah ngo weli one kios lako di hitu le'n, lako pisampulu menit sio lako wa'i poli hitu poli weli'n ruha hitu laku gah teneng laku ruha gah. Teneng hitu kole tong nganceng goreng laku nganceng kole <hesitation> apa laku kukus eme toe apa le wae kolang laku, nggitu. Poli hitu laku tong gah one meseng aku <hesitation> pake goreng kat ruha hitu hang pake ruha goreng kat kaku one meseng gah. Poli hitu bao gula aku kole hang agu manuk, manuk hitu laku pande <hesitation> apa i pande kukus, poli pande kukus hitu laku goreng poli hitu kole i ruha hitu agu manuk hitu. Poli hitu gah eme <hesitation> poli hang manuk kaku gah eme le wie gaku toe ma hang paling tong weli wae kat, wae sot one kios eme toe tong wae sot eta kos kat one mai galon. Poli hitu gah eme le gula'n kole tong le gula'n gaku tong biasa'n ne. Hang ruha kole nggitu tong gah ruha apa ruha kukus. Ruha kukus hitu pande laku pisa mongko'n muing telu ko pat tong poli hitu hitu po nggo tong gah, hang agu hang hang. Poli itu ga biasa'n aku hang hang agu nakeng ela sio, hang nakeng ela hitu laku tong gah nganceng kokor kole, nganceng kole apa laku goreng hitu bo terus poli hang nakeng ela situ tong ga do bael minyak ne nakeng ela so to barti cuci kole laku <hesitation> nakeng ela situ tong. Poli hitu gah ngo weli apa nakeng ikang. Ikang itu laku tong ngance eme nggo ikang mese bela de laku tuka'n tong, na peang taong tuka'n poli itu tong ga ngance kole tapa i laku ikang itu ai ikang mese. Eme nggo tong ikan koe sio tong eme nggo ikan <hesitation> apa sio olo pari's di eme ikang ba one mai, olo pari hitu po nggo cuci's laku poli itu nganceng apa kaut pande'n ikang itu laku tong ngance kut hang.